मी प्रतेक दिसा अभ्यास करतय, अभ्यासाक मी चार वोरां घालतय मग़ेर मी उत्थान ब्रश तोंड धुतां मानसार म्हाका दोन तीन वोरां वायतात, न्हाऊपाक म्हाका एक वोर लागत। मग़ेर म्हाका जोंवपाक खाऊपाक दोन वोरां लागतात, टाइम पास करपाक म्हाका चार वोरां वोइतात अशी करून करून दिसाचो सगळो टाइम माझो माझ्या कमी वोइत तेंच्या भायर आनिंग म्हाका कामा अस्तात।